एक मूल करी सॉस भारतीय व्यंजनों के लाने एक बहुत बड़ो आधार है। इसको बने के लाने कुछ समान सामग्री और तकनीकों को उपयोग करो जात है। एके आप कई प्रकार की करी बनाए में उपयोग कर सकत है। इन्हे बहुत ज्यादा सामग्री लागत ही जैसे की तेल, प्याज, अदरक, लहसुन को पेस्ट। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, नमक पानी। एके बनाए के लाने सबसे पहले तुम एक पैन खे गैस पर धार लेयो। और फिर उन्हें प्याज डाल देओ फिर धीरे धीरे पका लो। फिर उन्हें आराम से अपने अपने मसाले डाल दो। अदरक लहसुन को पेस्ट भुंजलेओ और बढ़िया उन्हें पका खें मसालेदार खें एक करी बन जात। ही जोन की आप कौन हौ सब्जी के लाने उपयोग कर सकत हो। और कुछ भी उससे बना सकत हो, उससे हर प्रकार की सब्जी बन जात। ही वह एक ऐसी करी एक ऐसी सॉस बनकर तैयार हो जात ही।